Pasi ta kesh pastruar plagën, vëzhgo ndëse ka shenja infeksioni, si skuqje o fryrje. Ndëse plagë është e thellë o nuk ndalon së gjakuari, është e këshillueshme të konsultohesh me një mjek. Mos harro të ndryshosh plasturin çdo ditë o sa herë që lagët për të mbajtur plagën të pastër e të thatë.